ग्रे कल र मन्से खुम्सि नि जाहम् नै मन्से कलार्। ग्रे कल र अनेकोरो गओ। भन्ग् सिनै मन्से पेन्सिल् नि गपन् न नै। सन् नै पुइये। वे कल र ब्लेक् नि प्रए। भ्लेक् कल नि प्रए जाह् नै मन्से कलार्। भ्लेक् तन्ग् एसे गुफुर् लोगैदे न नै। तैन् ये वे कल र। वे कल र खुम्सि नि। सन् नै निक्सि गौन् जाह् दन् नै मन्से कलार् हन्द नै। मिछ् नै जायु। वे कल र खुम्सि जाहम् ति एव ममन्गेसे गुम्रहम् ति नि। निन्ते। कलार्। वे कल र हयओ बो मन् नै जायु। एव बल हम प्र बो मन् नै जायु। भल हय दिफ्फेरेन्त् त्य्पेस् नि तये। जायु पर ग्रे कलार् नि वे बल हम प्रिथै।